Rehefa zaho miomagna andeha hianika <hesitation> tendrombohitra de mila mikotrana alohaka za voalohany ndrindra, mila mianatra magnanika. De mila miomagna koa saigna aman'eritreritra de mila mividy kiraro le tonga de misy fatsy le mitsatoka am'tany io zaho de mila mividy tady le mafimafy io koa zaho de mila mividy kitapo le maivagna mba agnataovana rano azo hohanina, miomagna tsara.